Karazagna kafe: misy kafe vovogny, misy kafe ranony, <laughs> misy tsatson-kafe fô ka izy koà amin'le genre-ny kafe arabicca zô ny tegna misy eto fô <hesitation> kôfa miditra amin'ny restaurant maventiventy regny vô mahita expresso, espresso karazagna kafe kara an'iregny fô nin'le matetiky hita le kafe tsotra, kafe <hesitation> r-r-ranony tsotra fogna.